Madah reh chow ma chow okpo ojiwo si soh kah-wan nki chow wah nsah amemba zima anah. akaa anah por a wone mah per bieh azoha owangho otohk abeh amah zima ahay meh ovoh oforah meh osi chow anah wah beh wahi akah sah bishi anah zoha chow nuunyh soh ah ey ha ogbangban eh beh wah meh beh diri okh diri ofonah meh beh zima chow duma beh zima bowi ekpo akbowehkpo agbowa agbangbang por aaowo aroha obowo obarah chow joiwi kpon kpoeh anah kpo chowo si si madah woh men aka cha ohuribi chow ha chow keh mada reh meh chow obang onongheya nwa wademanwa odeyaynong akpo chow a si say ovoh fonah meh amah zoha clow suma azima bowe ekpo azima abowi agbang kwo ogbowo ham ohum oh banghi meh azim clow kwo ah hay mah si abowo ohum kwo mazima owoht azima chow ddohk abowo obara foh for ohum azima chow abowe ewuchi azimah clow abowa ohum meh kpananam bi shi avra zima chowp anang ha. akpara meh onangha nong ha. akpara meh onangha nong beh boweh kpo avah bira zoha chowp bowa kpo kah vah por aben vah por beh zima chow aza horangha beh nah bow abowi azimachow ahewanong hiyen meh obab beh fonah meh beh mah zimah aboweh kpo akpo kpo chow ting osi si Akpewionong wani akpewi onong afa akpewi vah or onong koh dey kohi choh ovoh seh and asi si chow anongha bi chow ejiwi mandah akpewi onong oddhok edwn cha beh si choq dumah ovoh ofonah meh beh zimah aza wah ohum beh zima boweh kpo chowojiwi kpongkpongha ohuri chow akahanah ano-ongheya azima bowa asi oni chow ho dey navah <hesitation> akah komot ni chowa zimi ah komwrunghe azima chwop abowa asi abowo vah por abowoh chum anangha onong oddohk keh beh zima si iddihk abeh rongh abowa ekpo ah vah vah abowa kpo ha odey dey nongh chow keh jiwo mandahrehmen akpo kpohe si si onong kpenang kpen inioh koh gbaha ho kanu si chow koh koh kanu si chow kho choweh anah zimah chow masa ohurubi hey avah zimeh akpeh anama abua kah zimoh honoh ocha tohk anang vaa por